Tsy mahafinaritra daholo akory ny karazana alika rehetra fa miankina <hesitation> eo ny karazany, miankina ihany koa amin'ny habeny satria misy ny karazan'alika tena alika hoe masiaka be. Dia tsy dia azo atao namana loatra fa atahorana. Misy nefa ny alika tsara fanahy, dia iny izany ilay mahafinaritra iny. Dia eo ihany koa ilay habeny izany. Indraindray ilay alika kely iny an, misy masiaka, indraindray ny lehibe no masiaka, nefa indraindray koa mifamadika amin'izay.